أول ذكري لي لما كنت صغير كنت دايما ألعب مع الأهل بالحديقة ، كان عنا شجرة كبيرة ، كنت ألعب و أتسلق علي هذه الشجرة أنا و الأخوة ، و كنت أختبيء تحت هذه الشجرة ، هذه الأيام تذكرني بالبراءة و المرح اللي كنت أعيشه ف وايد مهمه بالنسبة لي.